A ni gha ran chedɨr kɨ pus ne ɓe goce ter kɨ zɨm ghán ko gha ni ritkɨni mpiye <hesitation> mbi cɨn cɨni mwa ɗungdung ko mun po chɨn kɨ nyi kɨ yil <hesitation> makaranta ɓe mu met mbitang mpokin ɓe mbitang me ye mpokin kɨ secondary ɗoɗa, mun pi mu ya ɓe punu mwa kɨ ɓice ka, mu yali ɓe punu mwa mwa yit mbikat ce mun ka, mun put kat ɓice ko mbikat ka, ɗang ner kɨ mwen mwa mu met godogo mwa mu chin bi mwa mu ji mu eng shall makaranta ɗo le kɨ har cɨni mun po se kɨ mbise, <noise> mpime, nyi ɗo ne mun makaranta aha parche ɓa tena cherang'e, bi fa mwa ɗɨm, gha kɨ mbi shwe bi ka chet mbise che zéka ɓang ɗang pus ne gha chedɨr ka ɗo ne par ne mbise dɨm ghán ketket, ko gha nte gha cherang ko gha kame, gha cherang cɨn cɨni e, ɓang ɓe, lok ɓang ɓe ga mama funu mat ndefunu che nde bishop maza nang ghan nté gha ne dakup mwa te pené ghan makaranta, to ghá put lele kɨ yi'ar, gha wul gha put ɓe te mwa ya tum mpér mɨni, ghá wul ghá puɗi ɓang ɓe, ji ɗar mwa ɗar ngum, ɓang ɓe ɓat but ɓe te ghá gɨr mwa, me ɗo gha ni e, ga ɓwer, ga es jaklom, ga mwir malar lóm Ga mwir malar net, duk <noise> ɓɨɗa mwa ɓe pan mwa ghán to ga nbɨse ɗang ɓe dun me we ɗun yal tum par, ɓang ɓe ghan te durunguwa te nen a po shitchɨn ghet, nen a chin shitchen fa mpɨ bi le lemut, mpiɗáɗaká ɓe lemut ghan sosai ko ne bi ye gha sa samani nté gha kat ka be gha ni jé faru lokaci ɗa, a ɓang nɗɨn ner kɨ lɨmar, ɓe mun po mar kɨmar, be ghan nté toh gashi ghan kɨ shal ka ɓang, gha cherang ko gha kat taki ko gha le ke lemar nyi ɗe, ɗang gha dap waya gha nang po gha nang nfwan nen che, te komtak a ni mu ɗom mar mu cherang e, gwa kat biche mun ɗang ko gha le sit taki, daɗe gha sit <hesitation> kén ko gha le shwe ɗang ɓe, ɗok gak, ghan te kaɓe nyi kɨ biche zaka ko ka be yit ar mwa ton nyi ncha ko nkarng mwa ɗel ke ncha, par ɗa ghan po tong ɓe lok ɓe nte toh gha tus <hesitation> sɨm kɨ shal sɨm gɨer kɨ shal fana nyi, ghán nté a'a ye me ɗo putɗe gak, te gha bad ɗi be gha ni tus shak shal ghan dubu tekwan, gha nang mat fana te pe ji nyi nbi lemut ghan ɓul, te nen po shitchɨn kɨni ko nen ɓád yit'ar. Ɓa ni ghá ɗem la taki ko yi ɗa ɓe mu sa nbise shang ɗem ɓe mu sa nbise mpiye yin kɨ mar lokloknyi ɗo lek kɨn nasara kaɗang a le kɨn nasara gyi ka, ɓe gha chin nyɨt dang kɨ chin hye gha ko kanda ghá rot nyi ka ɓe muni ghá ni yit'ar na nfwán nen ɗa lang sar ghán gha man tenɨ kɨ we bice put gyi zaka ɗang fwan ɗa lang sar ghán har ko ye gha ran cheɗɨr kɨni ká ɓang ɓe makaranta, fwan nen che po lang sar mun ɓang ɓe mun te to dɨɗe kɨ le ko gha ra cheɗɨr ni ka ɓang, pus ɗa mwa pus ko ye mwa kɨ eh mwa kɨ bi amfane dɨna shat kulum mpi ye duk bi ye ghá po chin kɨni kɨɓut ɗang a kat ken ter kɨzém ná tɨna expect kɨnika ɓe dole ko gha se yil dɨɗe gak, mpi pak ter kɨzém nyit ɓe, dole ko ghá se yil dɨde mpi yada ghan po chen fu

Ga mbɨse par che be gha put aha ɓe ghan kɨ kobo che nshɨk na ka ɓut ner kɨ sher na mwa ɗang parche parɗa pat ɗo wu se ko wu shwe kɨ sher mwa mpi ye <hesitation> nen ɓe kɨ shirya né parɗa ténɨ gonyi se kɨ gak ku shwe kɨ gak kɨ shak a ɗo ne ki le ko manta cheɗɨr ken pus aɗa mwa kat and par che kwat ɗɨ ɓe ghan tè to be gha cherang'e nkarng mwa eh, yit ar mbɨse lepo nyi mu cherang e, a yal ka da te polu ke mat che ɓakat matche ɗap eh balwo pɨn ghá ɗang ko nyi gyɨ mpi ɗáɗaká ɓe pus ɗa mwa kwat, pus nan nan mwa koye rit ko ghá chedɨr mwa ka ner bi gha po chen nyi kɨ ɓut, mpi dole bi ye goche lang chɨn lemut gha be dole ko ghá ni ko ghá se yil nyi ɗe ɓar ngo yilse shat, ɗang gurm chin nbilemut gha ɗa seyil nyi ka nyét ɓe gha ngo wat gak because bɨde ba wai ghá do gha le nyi ɗang.